Sj mosc mo "phone" na cmmba a, mpjn pii no monkchwj a nna edum akyjr ntsi. Ntsi medze bckc ekesi do. Medze si do na sj cmmba so a, dza meyj nye dj medze kjma hcn a wosiesie "phone" ma wcfekyer fekyer wcyj no yie ma me. Wowie no djm a mutua hcn kaw na megye m'adze ba fie bedzi mo dwuma. Ntsi mo "phone" nnsc a, adze a meyj nyi.